Gudditorgel buwat <hesitation> ɓittan, seela ni woni fooɗa, ni woni damal ngal uddito. Kala ko ommbori haa teeŋti so tawi ko njamndi walla fuga seelan ɗum, ɓitta, fooɗa, ni woni uddita.